කරුණාව යන වචනය ගැන හිතනකොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> බුදු රජාණන් වහන්සේ කියන <hesitation> නාමය. මොකද <hesitation> කරුණාව කියන වචනයට සැබෑ අර්ථයක් දීපු <hesitation> මේ ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨතම පුද්ගලයා <hesitation> විදිහට තමයි <hesitation> මම බුදු රජාණන් වහන්සේව දකින්නේ. ඇයි කියල කියනවා නම් <hesitation> මේ ලෝකේ වාසය කරන සියලුම සත්වයන් <hesitation> වෙනුවෙන් <hesitation> තමන් වහන්සේ විසින් <hesitation> නොවිඳිනා දුක් විදලා <hesitation> ධර්මය අවබෝධ කරගෙන <hesitation> අනිත් මිනිස්සුන්ගේ <hesitation> සත්වයන්ගේ <hesitation> උන්නතිය <hesitation> අභිවෘද්දිය <hesitation> වෙනුවෙන් <hesitation> ආත්ම අභිවෘද්දිය වෙනුවෙන් <hesitation> ධර්මය දේශනා කරමින් <hesitation> ඔවුන්ව මේ සංසාරයෙන් ගලවන්නට <hesitation> ඔවුන්ව මේ <hesitation> දුකින් මුදවන්නට <hesitation> කටයුතු කරපු <hesitation> ඒ ශ්‍රේෂ්ඨතම <hesitation> මිනිසා <hesitation> තමයි <hesitation> ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ. ඉතින් කරුණාව කියන වචනය <hesitation> ඇහුන ගමන්ම <hesitation> මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> උන් වහන්සේගේ ඒ අපරිමිත කරුණාව.